Fomba amafana fanaka misy vovoka <hesitation> maka lamba mando ah de asiana ranon-tsavony ah, de fafana amin'iny ah le fanaka de avy eo maka lamba maina de amainina amin'iny de vita.